थैलन्द्, मलय्सिअ, विएत्नम् सब् एके होइ इते सबर् कुएस्तिओनर् अन्सरे सेम् होइ कि गरम् होइ न थन्द होइ इते वेअथेर् तु कोथ मु यद् असु। मय् यद् असु मय् यतो वेअथेर् रो कोथ केने चोम्मोन् गेनेरल् वेअथेर् रो कोथ कोरिबो परो ज तत् केन कोथ हिब परे। भुत् इमन् एत मय् एक्सच्त् कवन् वरु जे तत् केन कोथ हुरि होइ असे पतर् सो लि असे करन् म वेअथेर् जन्तो बतर् तु बतर् एतो नेव्स् तु स्वन नेव्स् तु स्वन इम। एतो एकु कवन् वरु जे तत् थन्द होइ असे ने गरम् होइ असे किन्तु मलय्सिअ तु हेरि असे हगर् असे एतो तु थन्द हो हबो गरम् हो हबो। किनो मलय्सिअ मोर् जहबले मोन् असे किन्तु त वेअथेर् तु जहबले मोन् असे वेअथेर् तु वेअथेर् तु भल् होइ। किन्तु धुनिअ लगे मलय्सिअ कोन् सैकेने धुनिअ धुनिअ जग असे धुनिअ धुनिअ हेरि असे बुइल्दिन्ग्स् बिलक् धुनिअ त एतो सैकेने भल् लगेते मलय्सिअ भल् जग होएते एतो त्सओ परेक्।